komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstur fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá gjaldþroti flugfélagsins WOW

kíktum á brúðuleikritið Dimmalimm í Þjóðleikhúsinu og fræddumst um

bláan apríl ég heiti Sævar og í vikunnar var þetta helst flugfélagið WOW

nú fyrir helgi að það væri hætt allri starfsemi eftir langa baráttu við að reyna að bjarga rekstri þess eldsnemma á fimmtudagsmorgun tilkynnti WOW að öllu flugi hefði verið aflýst stuttu seinna sagði Samgöngustofa að félagið hefði hætt starfsemi og væri gjaldþrota WOW hafði þá líka skilað inn flugrekstrarleyfi leyfinu sem þarf að hafa til að mega fljúga þegar fyrirtæki verður gjaldþrota er allt sem það á tekið af eiganda og því skipt á milli þeirra sem það skuldar þetta hafði strax mjög mikil áhrif rúmlega þúsund starfsmenn WOW misstu vinnuna og fleiri munu kannski missa vinnuna á næstu mánuðum forstjóri Vinnumálastofnunar segir að það hafi aldrei jafn margir misst vinnuna í einu áður Vinnumálastofnun sér meðal annars um að greiða fólki sem er ekki með vinnu bætur og hjálpa því að finna sér nýja vinnu stofnunin vinnur nú hörðum höndum að því að hjálpa fyrrverandi starfsmönnum WOW mikill fjöldi farþega sem áttu bókað flug komst ekki leiðar sinnar um fjögur þúsund manns áttu bókað flug með félaginu víða um heim og mikil óvissa var um hvernig þau ættu að komast á leiðarenda það er mjög flókið að finna nýtt flug handa öllum en við vonum að allir komist leiðar sinnar sem allra fyrst ný tækni var kynnt á dögunum sem á að hjálpa börnum sem greinast með lesblindu að lesa og gæti gjörbreytt lífi mjög margra nýtt smáforrit OmoLab frá fyrirtæki í Króatíu er sérstaklega hannað til þess að aðstoða lesblind börn hugmyndin kom frá sem vildi finna tækni til að hjálpa eiginkonu sinni og ellefu ára dóttur en þær eru báðar fjöldi fólks kom að verkefninu til dæmis forritarar og

forritið notar svokallað

letur sem brýtur orð niður í smærri einingar og litar ákveðin orð til þess að auðvelda lesturinn og hvetja til lesturs til eru fjörutíu og átta mismunandi gerðir af omo letrinu sem henta fyrir ólíkar tegundir lesblindu forritið er væntanlegt á markað

fyrir enskumælandi fólk í júlí á þessu ári markmiðið er að hafa forritið ókeypis þannig það geti nýst sem flestum þá ætlum við heyra hvað ungum

fannst um fjórða þátt af hvað höfum við gert sem var sýndur í gærkvöldi meðal Íslendingur sóar því um hundrað og sjötíu þúsundum króna á ári í ég spyr bara sjálfan mig hvað verður um allt þetta sorp og verður alveg í framtíðinni til að henda öllu sorpinu mér erum að henda

mikið af hlutum og plasti ef maður skoðar famleiðslu á plasti í heiminum þá

var rosalega mikið af plasti alveg rosalega mikið af plasti og það er svo lengi að eyðast verður alveg langan tíma til svo þegar maður brennir það og það er ekki nógu hátt hitastig

eiturgufur út

frá því nítján hundruð og sextíu já plast frá nítján hundruð og sextíu er ekki enn vá hvað það er langur tími

búð og kaup jógúrt og smakka smá áður

tilgangurinn er að fagna barnabókum með notalegri sögustund og vekja um leið athygli á sögum fyrir börn er annar apríl og hann er haldinn hátíðlegur vegna þess að þá átti h c Andersen afmæli og á degi

öllum krökkum á öllum aldri eina sögu

á Rás einn um morguninn þennan dag sagan í ár heitir

og er eftir rithöfundinn Gerði Kristnýju Guðjónsdóttur forsetinn skokkar alltaf í gegnum hverfið í hádeginu á mánudögum sagði Knútur við þurfum ekki annað en að sitja fyrir honum bjóða honum pulsu og áður en hann veit af hefur hann fengið vinnu í sirkusnum okkar þegar maður finnur bók sem maður fellur fyrir og hefur gaman af þá opnast

algjörlega nýr heimur sem að bara gefur manni um ókomin ár á lofti Þjóðleikhússins er verið að sýna leikrit um prinsessuna Dimmalimm þar sem brúður eru í aðalhlutverkum Dimmalimm er án efa eitt ástsælasta ævintýri þjóðarinnar sagan er eftir listamanninn og fjallar um prinsessuna Dimmalimm sem eignast góðan vin sem er stór og fallegur svanur en eins og í öllum góðum

sögum þá gerist eitthvað óvænt og ævintýralegt við fórum og hittum leikstjóra og sýningarinnar segðu mér frá sýningunni nei jú eigum við ekki að gera

þetta er sem sagt ævintýrið um Dimmalimm og mig hefur lengi langað að leika prinsessu og Þröstur er góður vinur minn og leikstjóri

spurði hann og hann sagði já leikritið er sett upp í samstarfi við og brúðurnar eru hannaðar af Öldu Veigu Sigurðardóttur og Marsibil g Kristjánsdóttur prinsessan er hér og þetta er

byggð á þessu ástsæla ævintýri um Dimmalimm sem er eftir Mugg þá bara ákváðum við að vinna úr eigin sagnaarfi og búa til svona ævintýralega sýningu sem er byggð á þessu ævintýri sem er sennilega bara ætli sé ekki bara vinsælasta ævintýri ekki í heimi en alla vega á Íslandi það er rosalega gaman að

koma með eitthvað fyrir þennan aldurshóp og upp í áttatíu þannig að það

bara allir gaman af þessu og sérstaklega Logi að stjórna

leika sér með dúkkur já það er eitthvað í þessu ævintýri sem að maður getur ekki útskýrt það bara virkar og það er eitthvað við það sem bara tekur mann yfir í tekur nú við hæ ég heiti Kristjana

og ég er tíu ára og uppáhaldsbókin mín er leyndarmál Lindu ef þú mættir lýsa bókinni í þremur lýsingarorðum hver væru þau fyndin skemmtileg og spennandi um hvað er hún án þess að eyðileggja fyrir fólki bókina hún er um stelpu sem er fjórtán ára og hún flytur í nýjan skóla og þarf alveg að byrja upp á nýtt og þar er vond stelpa sem heitir Hildur Hermundar er þetta bók

já þú veist maður bara svona lifir sig inn

maður veit ekki hvað gerist næst ertu búin að lesa

nei ekki oft ég hef

skemmtilegasta persónan örugglega bara Linda og Brynjar og í löndum Evrópu voru hvergi færri í fangelsi en á Íslandi miðað við fólksfjölda samkvæmt nýrri skýrslu Evrópuráðsins hlutfall kvenfanga af heildarfjöldanum var hins vegar hæst hér á landi tæplega tíu af hverjum hundrað föngum á Íslandi voru konur samkvæmt skýrslunni að meðaltali voru konur fimm af hverjum hundrað föngum í Evrópu það voru hvergi færri fangar en á Íslandi en hér voru fjörutíu og sjö af hverjum hundrað þúsund íbúum í fangelsi þrítugasta og fyrsta janúar í fyrra næstlægst var hlutfallið í Finnlandi þar sem rúmlega fimmtíu og einn íbúi af hverjum hundrað þúsund var í fangelsi meðaltalið í Evrópu var tæplega hundrað og þrír á hverja hundrað þúsund íbúa Borgarnes borðar saman er orðinn reglulegur

viðburður þar sem íbúar í Borgarnesi hittast og borða saman kvöldmat Heiðrún Helga Bjarnadóttir er nýflutt heim í Borgarnes frá Kaupmannahöfn þar fékk hún þessa hugmynd því hún vildi gera eitthvað skemmtilegt til að draga bæjarbúa meira saman og Danir halda svona viðburði mjög reglulega mig langaði til að skapa eitthvað andrými þar sem fólk gæti hist augliti til auglitis og borðað saman ekkert tilstand

engar ræður enginn veislustjóri

bara að borða saman viðburðurinn er haldinn einu sinni í mánuði á mismunandi stöðum í bænum og nú er búið að gera þetta fimm sinnum það má ekki kosta meira en þúsund krónur fyrir fullorðna og fimm hundruð fyrir börn

að sleppa við að elda og það er æði var maturinn góður já mig langar bara svolítið að sjá framan í þetta fólk sem sem býr hérna í bænum ekki bara svona hæ í Bónus á þeytingi heldur setjast og eiga þetta samtal setja á upp tæplega tuttugu myndavélar við

í Þingeyjarsýslu á næstu dögum til þess að vernda það gæti nefnilega verið að undanfarin ár hafi varp fálkans verið eyðilagt af mannfólki í fyrra voru settar upp myndavélar við nokkur

kallast það þótti heppnast svo vel að það var ákveðið að gera enn betur nú er ætlunin að

setja upp myndavélarnar áður en varpið byrjar gætu verið fljótir til og tekið eggin um leið og þau eru komin í hreiðrin varp fálkans byrjar um miðjan apríl en

eru margir þegar komnir á

verkefnið er unnið í nánu samstarfi við Ólaf k sérfræðing hjá Náttúrufræðistofnun Íslands hann hefur fylgst vel með fálkanum í nokkra áratugi og segir að staða

fuglsins hafi batnað mjög mikið undanfarið

er nú byrjað í sjötta sinn en markmið þess er að vekja athygli á einhverfu barna og auka skilning og þekkingu styrktarfélag barna með einhverfu stendur fyrir bláum apríl á þriðjudag var alþjóðadagur

einhverfunnar eða blái dagurinn af því tilefni var ný heimildarmynd forsýnd hér á landi hún heitir að sjá hið ósýnilega en þar segja

sautján íslenskar konur sína sögu frá því hvaða áhrif það hafði þegar þær fengu greiningu á einhverfu sinni stúlkur og konur fá oft greiningu seint og það hefur ekki góð áhrif á heilsu þeirra líðan og lífsgæði undanfarin ár

hafa líka verið gerðar stuttar teiknimyndir um einhverfu barna með hjálp Ævars vísindamanns þær fjalla um þau Maríu og Dag sem fræða fólk um einhverfu fyrir tveimur árum fór líka alþjóðlegt fræðsluefni sigurför um heiminn og var þýtt á fjölmörg tungumál það er mikilvægt að allir geti frætt sig um málið á sínu tungumáli markmiðið með bláum apríl er líka að safna fé sem rennur óskert til styrktar verkefnum sem hafa bein áhrif á börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra hægt er að fara inn á heimasíðu

apríl til þess að kynna sér málið nánar skáldsögurnar rotturnar eftir Ragnheiði Eyjólfsdóttur og Silfurlykillinn eftir Sigrúnu Eldjárn eru tilnefndar til barna og

Norðurlandaráðs tvö þúsund og nítján rotturnar er

um hóp ungmenna sem fenginn er til að sinna verkefni en síðan fer ýmislegt skuggalegt að gerast og ungmennin þurfa að berjast fyrir lífi sínu skáldsaga Sigrúnar er ískyggileg framtíðarsaga sem gerist í heimi þar sem mannkynið hefur eyðilagt jörðina í henni er sagt frá ráðagóðum systkinum sem leggja af stað í ferðalag ásamt dularfullri

stelpu Sigrún fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin tvö þúsund og átján fyrir og Ragnheiður hlaut tilnefningu til sömu verðlauna fyrir rotturnar það kemur svo í ljós tuttugasta og níunda október hver hlýtur barna og

Norðurlandaráðs í ár það verður spennandi að vita hvort íslenskur höfundur tekur á móti þeim yfir sextíu lömb eru fædd í Fagrabæ í Grýtubakkahreppi löngu áður en sauðburður byrjar venjulega þótt þetta hafi alls ekki átt að gerast tekur bóndinn á móti þessum

með bros á vör stundum kemur fyrir að eitt og eitt lamb kemur í heiminn áður en hinn eiginlegi sauðburður hefst í maí en það er frekar sjaldgæft að það séu komin um sextíu lömb um mánaðamótin mars apríl það gerðist aftur á móti í Fagrabæ sökudólgarnir eru þarna þeir brutust í gegnum girðingu þarna

níunda nóvember og þá gerist þetta núna þeir voru voða saklausir sögðu mér að þeir hefðu ekki verið að gera neitt af sér en að sést nú annað eftir þá í dag auðvitað átti þetta ekkert að gerast en það gerðist og þá tökum við á því hefur þú lent í þessu áður nei ekki svona mörgum það hefur borið ein svona fyrr stundum allt hefur gengið vel hingað til það er nóg pláss fyrir alla og

við burðinn það verður meiri yfirlega yfirlega að hugsa um þetta núna auka mánuður passa upp á lömbin hvenær snjórinn fer og hvenær við getum komið þessu út fyrsta lambið kom í heiminn tuttugasta og sjöunda mars samtals verða lömbin um sjötíu og fimm í þessari lotu en svo er ekki öllu lokið enn því sauðburður á venjulegum

tíma er eftir sjöunda áttunda maí þá byrjar sauðburður númer tvö tæplega fjögur hundruð skilafrestur í

grunnskólanemenda hefur verið framlengdur til áttunda apríl næstkomandi barnabókasetur Íslands stendur fyrir og þetta er í fimmta sinn sem keppnin er haldin markmiðið með henni er að auka áhuga barna og unglinga á bóklestri því myndböndin eiga að fjalla um barna eða ungmennabækur sem komu út á árunum tvö þúsund og sextán til er kennd við Silju Aðalsteinsdóttur

bókmenntafræðing og ritstjóra sem hefur meðal annars skrifað mikið um bókmenntir fyrir ungt fólk keppt er í tveimur flokkum fimmta til sjöunda bekk og áttunda til tíunda bekk við hvetjum áhugasama að fara á þetta voru Krakkafréttir vikunnar við þökk fyrir okkur í kvöld og sjáumst síðar og sjáumst síðar